<hesitation> eɗi keewi dee. So a ƴeewii, permiee sanwie ana waɗee, feewrie ana waɗee. No waawrumi wiide lewru fuu warndu minen kaa miɗen jogii eeh ñalawma mo gollataake fa tawee yimɓe ana mbeltoo e muuɗun. Juulde layya e juulde koorka, so a ƴeewii duu, noogay e jeɗɗi naa noogay e jeegon mars, <hesitation> ɗun fuf won hen.